Toh kula kula dai mapr ndg hyati gambzi ka kurai aduwar nae mag kurai aduwa gham macline akwa tha akwa nya gaz mag kuri bru kari bru kuri brushir nae shike nan gata bara sr sma lg ta hankwa nya gaz mag lay kwa nygae tdtara hapr gneyti ta gr kati karirnae tgtura snrdar tg tara kurai komi da ko hati bayir nae yare antga nunwi antga har mwata tya trakwa vi kthr yar kuma kthr ya gumaati te tara halagae apr nr chemisir yarni adi apa nr pdm sosai wai kuzha zra adi miyi mi miyin zae yadiya minti sdae ma wai adkuma da si kurai yali sni yi kurai lari mapr nr yimi yi vta lar yimi mapr nr yibra yi ayata lar yibrae ga musamman ma sal lak mal laka aka nr ciwa ni uric acid tara si tza hali apr dza bara kzniwar akwa hsibiti zmwar kwa asibitini zmwar zwa azini zmwar keva ani ata nr garga jiya ga wuti sna apr ata mbana tini wai amma tz tara hali tiyi tara nuwa tiyi tara anaa lini tiyii tara wula tinini ya yi nahar apr tini nda kuzugu nam tga saini ni zk sani zkn gati sdarni sosai antic khati hyantani nkwar ni apr kaz hapr kazu godi chini ali ka han bay an ini mag buksi za siyaka ka ni tzhali apr kai gni ar mapr gaka kwapa mapr ga mbuna mburnta sni sr ni sosai ndangati akwa anguwan ndkura ndkura yabi tnae ndiwae anti ini kulini ahani. Snam tiya eya kuma ya bara apri ygda had aka aka ndlaka apr zambi kani kuzugar nam apr nr million sdae aka <hesitation> aka reta so ini kulini ahani nr tehichi kenan mapri nd kur nr kula kula na nr kulini nr tchici manit kure nthdrnta duwar shike nan ya sum bwai ya sumbwai yimi kiyi heta lan ndae mayi hata lan ndni ndlaka a bara apr a’a ini kulini ahgni kudi hati yimi akwa, vi ini gi yambzi ka mwar wa amma ke za kt kmar ka nkillaka miyi kurai kasa ya ika vti tnae ani number nae kasa mamu mar ya kga tnae dini number ni tya tra kur ha yiminda anzlka hali apr ton kiyi kirka putai kirka putai tini yi wula tini kuma casinni aka nr typhoid ko chadlaka antiyi wula apr tika anna tini a <hesitation> rata saka duku domin yarka sr gwaji gwaji yara yika wula ton ini kulini diya typhoid aka malaria ana damcin tinaz ndyapr ani ka mbai ku zugh madar gr wula prton ini kulini yarambzi ka ika dlba wan da kwapa ani dar ni duba kunae yi lka dlba kazuguni a kasuku nadir ndyapr vntuhu magr sa grtan gati sdae aghalai kya vr makr dun nkwar zakwa ramat tzak tza hivae tsu tzadu. Ya student tr ni akwa kamat so ani zeya apr vrntufu mapr ndakl sini wae dzaja vr makr zada pri ni kulini zka kga tra apr kulini diya yituli sanki diya yambzi ki mwar akwa makaranta ya yapr makeizughur nae kerig mwari mapr kuzurnae tan kurwae. Mayibranae kuri ga mwari ma kuzuguta yibrarnae takur wae ganzi kasa mai eyatana kasa katakuma zukuwa mwari an zksu vr snta kuma ni ka vr fwodu ku ntufu akwa yika kurai rar kuhinda trarni so daga ini ni kuma ndaraka bakta siyaka caza ni hapr nir infection laka so ndya pri ini kulini zandiya kgawul n diya ini candiasis tn da hani a ana hani kuma kti <hesitation> kasuwa ni akwa <hesitation> akwa toilet, tze toilet kuma tmura hani vi nzi kinyi vin zi ku nyi buzikukir mur yare magta dinga puti yimi ati ko tga hau <hesitation> hidu tga sarnta ka yimi apr ka tay gra suka nyi wae kowani saka dame gamzi ka puti siyar nari so ani tiya hapr tou adai tou gambzi putiyar kuzugu andi hapr ar apr yalaga kuzugu so yika puti lar kuzugu ini kulini za ta kra sa kuma vrnda ma zsa ndza pr tun siyar diya adiy klatazi ada klntazi ya ar ton ini kulini diya nda snam ti kwapar nae akwa diya ai dainiahani nda ma hani mag yi dae kandi zakat nag kwapa ar kuzuguni mapr gta yidiwa kuma kandu wanamzi apr a’a ya zakat yaya zakat naga chani ini kuma nr chichi nr tnaku ma sikuma ndkurai kurai nr la’a sarni mapr nzi akwa sinir na yadiya mbzi ka hyatiwa yanzi yanzi yanzirna antu ma dnam tara si yi nar kuzugunda makuma zsi yi nar kuzugunda makuma yi nar kazugunda ena hani siyar ada mwari kowani saka mapr dnam tarasi biyani. Anti yi tara knamda daranga sdarna ini kulini ehani ma nr naha nam tara faru dlaka ar bara apr dk yanda tiya aya kiyi ika hanla yimi la nkwar so ni ndai pr tou ini zadiya tgawulni ndya ask andla ka asiya sk tra ini kuliniahani tiya bara kiyi mwarniya ya bara kiyi mwar kiyisi mapr kambzi sunwa sk tra kaka kama zuwa mwarna ton ndar sk tra yi lka kurai sini kwataku kama nsi nwa puti trama so mapri yika kurai matiyi tara si ndlaka tum kuwa a sk tra amma miyi wula apr sha daya mr vri saka kumae ka sutan na gra sini ar ya hapr a’a saka wa akurai diya yi swaka ha yimiwae yalika sni hayimi wae so saboda haha antiya hanaga apri tonini kulini aheni tiya hene ga ahani apr <hesitation> snam tmura hya kulini ahani ni ar toh yimi ni kulini sni kula kala makylakule kuma yangui yatra akwa kthrna nam tiyar da na agenda la nelaka yar akwa makaranta kama katan kama ya zgwa si amma kulini ahanari ton yadiya bara pr kiyita eya kthrnarwa kulini ya bara kiyi nzirna akwa chemist sirna antiya bara kiyi eya kthrnar wa kulini ya bara kiyi nzirna akwa chemist sirna antiya bara kiyi eya kthrna namti yambzi ka eya so ini kulini yar kurdi eya agreement aka ndlaka apri zani kuzuguni aka miliyan sda aka reta ton mazlini antiya bara kiyi mburnta aka labnam nga sosai nam a darnta kura jama’a ma nam adtha kibaku sosai anti thma chemist ndir tnbchi tdara ha ndr mbtini ar aka si eya thyay wa adi thyal wa. Akwa-nya madi hapir ndirbitah ni, anitidar kti shortcut nir ndirbitali narri adi apir nir hyel wa. Toh nir hyel kuma dama ani ah mbiti ndi mai. <hesitation> ndi kibaku adi ah mizi mbiti diwa, amma ndir mbiti nan tida ndeh handa, ntir taimako <hesitation> taimako tinda hani ani ndir zlara, dir zlara ni anti ya hapir ani ndir bitinari so mapir ani haniwa adi appir yita hanar nya damawa. So eni kulini hani tigada wuleh eni kulini hani mwala laka ma tin tara ngdi tini aka muteh yi yea yea ye ye ma sinam tara wanani <hesitation> yi kurti treat tini shan nir fever aka saniyarni, yi wuleh adi nir… chemist wa kulini ti hapir toh sinam ah damchitini aduwa dimin yi bata ya test tiyar wuleh kayapir eh eni kulini ah <hesitation> aka 0% nir typhoid aka nir malaria ni. So yi halar kazi bara kuzugu gargajiya fiya nam atah mizi ka ndartini. So eni mwala ni kuma zhapir ah eni kulini hani aseh jiraga, nda sani kuti kur yi mwar kwa vidamwa dihani apir da sani hani da sani hani ah yatiziwa ani tsu lamti ya halari adiya yati jiwa ya-kga duk dinam ti wulah aka paida dinam tailmako nir kasan waje yar ni, har mi hanadar apir ma pir dara mizi ka dar zlartira ka dar hausi alai soboda haka ka dar hausi alai ki putisitaka nam tiya zlarkirna ki ki bata hemti chemist nam ga sosai so eni sinam adai, kawai dai ya sika. Kibaku nam atapir ah ada mizi ka zlardi kuma minu ayidar ah kopa adiwa ah muwan nan <hesitation> don mapir gwuti kimbil ni mapir wuti kimbil ni <hesitation> riba akwa tini sosai, anti mapir gaka wanan <hesitation> ko yidau tara ni ma akwa hya sidi hya kwayar ni ko zani naira aru tin tara ni ma ya mizi ka kinta <hesitation> mapir aru sidi ma ya mizi ka kinta kowani hya ya mizi ka nadir kapani kinta kowani hya ya mizi ka nadir kopani so eni kulini sal laka ma yar ta dizji wan am akwa kano apir zi hani apir… ah za ni kwapa ni kulini hani nam tiya mizi ka yi hya kitir akir toh ani sinam tiya bara <hesitation> so eni kulmi hani yarkur ya… yar kurai nim kurari anitim loyar ma za hausi anayar akwa yiye ki hausi akwa, zima za hausi akwa anti za henta ni kuzugu kulini hani nir million sida akh retah. So sinam adar kulini ahani dai duk sinam ti adamor akwa anguwa dai kulini ahani kibaku ada bara ki tita tira akwa vilaka kzlar tidar. So mi hanadar enini adi nir chemist wa, mwara ma kadi gwada tiger akwa th mi liba aji dar ko wula dr. Gambo, ani da mwar akwanda ma dar si ah toh ndi nam tara halageh apir agasi ni kasa, mwar aji dar apir aga nuwa santa lare. So ma dar si apir ndya apir kayi rubwa na dar kuzugu ya? Ah wa tai ya rubwa na kuzugu, mapir dar hapir ah dar ta rubai kuzuguwa ani ya madar na kuzugu kuma ah sikenan yiso yadi ya kubai kuzuguwa anadi ndya pir toh likma akir aka simam tigi tara mirti. So siyar ana hani, dama kitir ni sai aka hankal, virlaka gta putyai virlaka gta putisai wa ama mafi yawa tiyaha, apir kulini akwa ninam han kurari <hesitation> gaskiya <hesitation> sotilaka ma ya puksi ma kawai ani ya nzina ani ya pir nay a hanyi mai, kitir adiwa. Vikitir hya doku ma gaskiya yanga sidar, ya mizi ngzi dubu kwa, dubu, dubu kumeh ama lakum kaka kimbil, nam kaka kimbil yar ni kuma tiya bara ni, kawai kazi hapir eh eni sini yadiya kir wa ani tiya lusi azi pasir na miputi kasa kinuwa narri. Soya wula apir nda ani sinan tiyaka nir bayani nam adai nam timura mizi yar kitir akir.